اول דכּרא ע׳נדי היא נהאר דכלת למדרסה كنت צע׳יר بزאף ודאני אלואלד בידו، כאנת למדרסה פיה ריחת אלכּארטון ואלטבאשיר، ואנא كنت ח׳איף ולכּן פרחאן אלואלד קאל ליא האנא ע׳די תבני חיאתך ומן האדכּ נהאר בדית נחס ראסי כנכּבר וע׳רפת קימאת לקראיא מאללול.